A ye bankoo nafaa mu moo maakoyoo le ti, i ka i faŋ maakoyi le, i ka moolu maakoyi niŋ i ye kodoo sanba bankoo to, niŋ ite ye a tu jee, niŋ miŋ nafaa ti miŋ naata a faŋ nafaa, i ka a dii wo la le, ite taa ye tara jee aniŋ kodi maabo dulaa lemu, kodi funtandi dulaa loŋ, aniŋ ka moolu maakoyi wo de a nafaa wara baata wo la le, hani bii niŋ i ye a soto, i si maabooroo i ye doo ye a funtandi lemu, doo ye a dunndi; kodi be kodi to, i te a maaboo noo la i faŋ bulu, i ka taa le i ye a maabo jee niŋ i ye a maabo jee, niŋ i soolata a la waati woo waati, i be a tara la jee le, i ye taa i ye a bondi